א שאוול איז אזויווי אייזן און ס'קען האבן אזויווי א גוטע שפיץ פון אונטן און מ'לייגט עס אריין אין די ערד און נאכדעם הייבט מען עס צירוק אויף און נאכדעם טוט מען אזוי נאכאמאל און נאכאמאל און אזוי גראבט מען אויף די ערד מיט א שאוול.